síðar í þættinum ætlum við að ræða um

og hvort lögleiða skuli hana en um hundrað kannabisræktendur eru á höfuðborgarsvæðinu að því er fram kom í fréttaskýringaþættinum

Davíð Þór Björgvinsson settur ríkssaksóknari í Guðmundar og Geirfinnsmálinu hefur farið fram á að allir

fimm í málinu þeir Sævar Kristján Viðar Viðarsson Tryggva Rúnar Leifsson Guðjón Skarphéðinsson og Albert Skaftason verði sýknaðir við endurtekna meðferð þess fyrir Hæstarétti Kristín Tryggvadóttir þegar

þessar fréttir í dag þetta var gleðilegt rosalega gleðilegt en um leið og maður heyrir þetta kemur efinn og maður byrjar að efast það hlýtur eitthvað að klikka núna í ferlinu en vonandi er

þetta komið núna en nú getur þetta varla þýtt annað en að Hæstiréttur sýkni sakborningana já mér skilst það

á þeim sem ég hef talað við í lögmanni mínum Lúðvíki við teljum það vera svoleiðis en svo er það alltaf hræðslan

áhrif hefur hún haft á þig og ykkur að öllu leyti hefur þetta áhrif á líf okkar allra endalaust að vera að glíma við þetta og mikil breyting eftir að einhverju leyti var það erfiðara að koma fram sem ég

ekki nafnlaus einstaklingur

að að draga vagninn í þessum málsstað fyrir hönd pabba

lítið um þetta við fólk alls ekki ég talaði bara

ég ég lagði mig alla fram

að leyna þessu og þegar fólk var að tala um þetta þá reyndi ég að koma mér hjá því að taka þátt og annað var það einhvers konar skömm skömm og hræðsla það hafa allir sína skoðun á þessu skoðanir fólks

breyst mikið hvernig fólk hugsaði um þetta mál fyrir tíu tuttugu árum síðan er engan veginn sambærilegt

í dag núna er mikil samstaða og við

þegar ég var barn

en ertu í einhverjum samskiptum við hina sakborningana eða fjölskyldur við heyrumst af og til Facebook ef það er eitthvað nýtt búið að gerast þá heyrumst við og spjöllum saman

ef ég skil þig rétt þá lítið þið ekki svo á að málið sé

unnið nei getur það verið unnið ef við erum búin að fá sýknu þá það

þetta mál mun aldrei klárast það verður ekki rannsakað hvörf þessara manna

hvers vegna þetta fór svona þannig það verður alltaf já fari þetta eins og það lítur út fyrir að það verði sýknað í Hæstarétti ætlið þið þá að fara fram á einhverjar miska eða skaðabætur þetta er mjög góð spurning því eins og þegar við ætluðum að óska eftir endurupptöku þá var það ekki hægt hægt fyrir hönd látins manns og það varð að gera lagabreytingu það gæti verið það sama með þetta ég hef ekki einu sinni hugsað út í það fyrr en í dag þegar búið er að spyrja mig að þessari spurningu

hvort við getum það og þú leyfir þér kannski ekki einu sinni að fagna almennilega ég vona að þetta

síist betur inn á morgun og þá

í þann gírinn en það eru alltaf viðvörunarbjöllur og efasemdir maður er alltaf hræddur um að þetta klikki takk fyrir komuna í Kastljós

kom fram í fréttaskýringaþættinum kveik í gærkvöldi þar kom einnig fram að framleiðslan fullnægði eftirspurninni hér á landi og í máli ræktanda sem talað var við kom fram að hann vildi lögleiða kannabis og hingað til mín eru komin Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi og

Helgi Hrafn Gunnarsson um leið og þú setur þessa spurningu fram þá er hún

spurning við eigum fullt af löglegum vímuefnum og okkur gengur ekkert sérstaklega vel að fást við þau áfengi og lyf

frekar en að lögleiða

ekki allir að tala um sama hlutinn þegar við förum inn í þessa umræðu ef við hugsum um stóru myndina varðandi hvaða vímuefni eru lögleg og hver eru ólögleg þá þá svona í stóru myndinni varðandi þá forvarnir og með því að lögleiða eða hafa reykingar á kannabis löglegar eins og notkun á hvaða öðru vímuefni sem er eins og áfengi

við tekið ákveðnar hindranir úr vegi og gert þær þar af leiðandi

og það þýðir þá bara

meiri neysla væntanlega og meiri

að horfast í augu við það þannig að þú vilt meina að það muni gerast já með auknu aðgengi eykst alltaf neysla en það getur vel verið að menn séu tilbúnir

taka því kosta sem því fylgir en það eru örugglega afleiðingar samt

rætt þetta í Pírötum annars vegar afglæpavæðingu

hins vegar hvort það eigi að fara út í framleiðslu á læknakannabis eða bara alla leið þín afstaða sko okkar afstaða í málaflokknum er afglæpavæðing og skaðaminnkun sem felur í sér að draga úr skaðlegum áhrifum vímuefnaneyslu án þess að vera sífellt að ná þessu

markmiði að útrýma vímuefnum og vímuefnaneyslu úr samfélaginu okkar eitthvað sem mun aldrei gerast og ætti að vera að mun aldrei gerast hluti af skaðanum við kannabisefni og það eru alveg notkunar en einn af eru viðbrögð samfélagsins

viðbrögð yfirvalda sem er það að fólk sem notar þessi efni óháð því hvort þau eigi í vandræðum með sína neyslu eða ekki það þarf líka að

fordóma jaðarsetningu og útskúfun í samfélaginu en er það ekki einmitt tilgangurinn með lögunum að

við höfum almennt þá hugmynd þess vegna hefur það aldrei virkað neitt sérstaklega vel að segja

hvað það megi gera við sinn eigin skrokk þess vegna munu þessi lög aldrei virka til þess að ná böndum á vandanum með því það sem við eigum að gera er að

hluti af skaðanum við vímuefnaneyslu en ertu þá nú talarðu um vímuefnamál ertu þá að tala um

þetta eigi að eiga við um öll vímuefni neyslu og neysluskammta óháð vímuefnum reyndar myndi ég meira að segja ganga lengra og segja að því skaðlegri sem efnið er því mikilvægara er að við hættum að eltast við neytendur og refsa þeim hvað finnst þér um það það er náttúrulega enginn hagur í því að refsa einhverjum sem er til dæmis með hann læknast ekki af því

og það hefur heldur ekki almennt verið viðmótið hérna á Íslandi það er alveg viðurkennt í meðferð við

áfengisfíkn en að loka fólk inni og svo framvegis

við höfum almennt ekki verið með þá stefnu í

landinu en ég er viss um að það er hægt að gera eitthvað eitthvað í í því að minnka þennan skaða sem

fyrir neytendur ef þeir eru að ákvörðun í raun og veru kemur ótrúlega margt inn í þessa umræðu sem ruglar okkur

engin læknasamtök sem samþykkja þetta sem lyf og ekki hægt að rannsaka það sem

eitthvað sem vísindi liggja á bak við svo er annað risastórt í þessu sem má ekki gleyma og það eru öflin á bak við sölumenn og

ég veit ekkert mikið um en veit

ég held við séum ekkert betur sett með því að lögleiða vímuefni en ef við ætlum að gera það þá þá taka því að það þýðir

en sumir vilja ganga svo langt að ríkið eigi bara að framleiða kannabis þá verði hægt að stjórna þessu

en aðrir tala um portúgölsku leiðina þar sem þú mátt vera með neysluskammta þá er það í stefnu okkar að skoða það en ekki endilega að ganga skrefið til fulls enda eru skiptar skoðanir um það í flokknum ég er til dæmis þeirrar skoðunar að það ætti að vera heimilt að selja og framleiða kannabisefni en fullt af fólki í flokknum er ósammála mér og það er ekki hluti af okkar stefnu fyrsta skrefið hlýtur að vera vegna þess að nú hljótum við að vera að ræða þetta af umhyggju við neytendur sama hvort þeir eiga í

með sína neyslu eða ekki og ég vil ítreka að það er engin

að nálgast vandamálið á

að heilbrigðisstofnanir samfélagins eru ekki í þessum

er að nota þessi efni hvort sem það er í hófi eða óhófi

afl vegna þess að þau eru það þarna ertu

ráð ef þú ert tekinn með gras

það var eldri stefnan okkar að fara þá leið en hún hefur rangt líka og tilgangslaust og það hjálpar engum út úr neyslu við viljum bara ekki að neytendur séu

ótta við yfirvöld og ótta við samfélagið mest af er fólk sem er það er spurning hvort það sé mikill markaður fyrir fyrir

er að reykja annan hvern laugardag eina jónu ég er ekki viss um að það sé

mikill markaður fyrir

rosalegt vandamál þar sem fólk er undir áhrifum slæmar hliðar á þessu sem sem þarf að leggja á borð

sé eftirsóknarvert að gera meira aðgengilegt við leysum þetta ekki í Kastljósi í kvöld takk fyrir komuna